<hesitation> Bleu nuit ai, <hesitation> matetiky ai <hesitation> maneho loko ampiasaigny kô fa miresaka fahoriagna regny, de le <hesitation> zegny oe resaka ôhatra oe <hesitation> alalahelo sy ny tariny regny, de raha tônga agnaty lôhana vôlôhany zao andro le kô fa mitady mody mass- mody masôva le andro ho aligny iregny ai, masoandro mody, de avakeo koa tenue lai tampianaragna tany le mbôla niagnatra tamina CEG tany.